अगर में किसान होता तो में अपनी फसल के लिए पानी जोड़ता। और उससे सींचता फिर फसल अच्छी हो जाती।